हम्मर जातके परम्परागत खाना तमान हैं। ऊ खाना मह्ती कुछके नाम ऐसन् हे। अन्दिक भात, मिसौला भात, घुचिया, ढिकरी, पतौता, कचरिया आऊ थेचा <noise> आलुक कुच्चा आऊ धोइल रोटी येने ऐतियाँ। धोइल रोटी खासकर्के हम्मर कठरिया जतिन् मे पकैतियाँ। जस्ते रोटी ओह्के पकाई बखत धोके तौके पकैति हाम्रे कठरिया जात् मे।